Pues refri mespa't para comida, para wa'tyä ntzäjku hielo, o ntzäjku bolis, wa' ntzäjku este wa' aguardatzäjku mij ncomida, wa'tyä este este wa'ktya nti'kaju ntzäjku bolis, wa'tyän nti'kaju wa enfriatzäjku todo este refresco titi'ap, ka äjtyä ncomida wa' jana tokoyu, äjtyä ane wa' jana tokoyu, jiko' jiko servitzäkpa je refri y y este wa'ktyä ntzäjku hielo tambien, jaktyän este todo todo este tipo de äjtyä nku'tku' jete wa'tyä aguardatzäjkpä'u ja'k ja tokoyu, äjtyä verdura, äjtyä este es como refresco ti'kajupa'p we'nupap, wa'ktyä anhne'nhku jenä', wa'k jana jana katzajpä'u titia'maju, jiko' jik'kyotatitä nä'itpa refri.